Igga mi heɓa cembe ɗuɗɗe, mi warta tagaaɗo cembiɗɗo. To mi heɓii ɗee cembe kam, ɗe nafay am, ɗe nafa ummaa toore. Cembe ɗe mi naftiray ɗe, mi reena himɓe, mi naftiray de, mi torra wuyɓe, mi torra himɓe ɓe ngalaa barka.